ऑक्टोपसे सबसे खास बात क्या ह्वोंदि कि यूंकू ज्वो खून ह्वोंद, स्वो लाल नि ह्वोंद नीलू ह्वंद। अर एक और खास बात, यूंका तीन जिकुड़ा ह्वोंदन। जिकुड़ा यानी दिल। तीन दिल वलु ह्वंद यो। अर यन भि ब्वोलंदन कि कुछ ऑक्टोपस विषैला ह्वोंदन, तूंमा विष रौंद बल। यमण्यें ब्वोल्दन छिन हालांकि, यो खाली ऑस्ट्रेलिया मां ह्वंद एक ब्वोल्दन तेते ब्लू रिंग ऑक्टोपस करी ते, स्वो खतरनाक चि मनुष्यों ते। येका आठ हाथ व्हंदन, जो अलग अलग तरीका से काम करी सकदन और येते ब्वोल्दन पाणी मां रौंण वला सबसे बुद्धिमान जानवरों में एक ह्वोंद यो।